إذا، إيش بتفيد يعني إذا كان راتبها منخفظ واحبها يعني، ما راح تفيدني في شي، م- إذا جيت آخذ الفلوس يعني بيعطوني فلوس، يقولولي هاذي عشان كنت بتحب الوظيفة يعني، راتبك مظبوط؟ لا، أتوظف في الوظيفا إللي ما أحبها وآخذ فلوس أعلى، ما راح استفيد شي من الشي إللي احبه يعني، أهم شي إن المبلغ إللي آخذه آخر الشهر يكفيني يعني، ويق- يقظيلي جميع حوايجي.